Ma pelgä, et säänest tävvelikku ütiskunda om väega keerolinõ saiaq. Ma pelgä, et egäl aol iks ummaq umaq hädäq ja olõ-õi tuu kunagi, tuu ütiskund, nii tävvelik, nii ideaalnõ, ku tä võisiq mõnõh utoopiah ollaq.